<hesitation> Biby tegna malaky mandeha zao e: valavo e, bibilava e, trandraka e, <hesitation> sôkigny e, de <hesitation> lapin koa, de le biby <hesitation> miadagna mandeha ndraiky e: <hesitation> sôkatra e, sababaka e, kandrondro e, kaka malailay e, vitsika.